אֶל-שְׁהַר לִיּ כַּנְחַבּ בְּזַבַּא הִיָּא מַאי, כַּיַּעְגְּבּנִי כִּיַּאש אֶל-טַּקַּס כַּיֻּקוּן זְווִין וּמֻעְתָדַּל, מַאשִׁי סַחּוּן בְּזַבַּא וְלָא בָּרְדּ, אֶל-טַּבִּיעָה כַּתֻּקוּן חַ'דְרָא, וְאֶל-וָרְד כַּיֻּקוּן פַאִיח. הַדָּא אֶל-שְׁהַר כַּיֻּקוּן מֻתָּאַלִיּ בְּשַׁא תִּצְרְח תִּתְמַשָּׁי פִי-אֶל-טַּבִּיעָה וְתִסְתַמְתַע בְּאֶל-אוּוָא אֶל-נָּקִי. כַּיֻּקוּן פִיוּ וָחְד אֶל-גַּ'וּ דִיָּאל אֶל-נַּשַּׁاط וְאֶל-חַיּוּיָה.